एब फर्निचर कहले जौ कतेक न <noise> कतेक एब फर्निचर फेरी हमार इअ हमरे घरवा मा बनोसहु इअ कथसाइ बण्ही प्रयोग हसिय इअ टेबुलावा भेलिय । हसे खटवा <noise> हसे उ सुतनावा कथसाइ पलङावा । पलङ फेरी एब दुइ प्रकारक डबल बेड फेर पलङ हसइ, सिङ्ले बेड फेरी पलङ हसइ । हसे पण्हना छुटे मुटे टेबुल हसइ । अ कुर्शी भेलइ हसे डेस्क कहुन याज <noise> डेस्क हसे कम्पुटरवा धर्ना <noise> हमार उअ टेबुलावा भेलिय । हसे इअ कथसाइ दर्जुवा भेलिय हसे किचेन रेकवा भेलिय । हसे कथसाइ अ लुगवा धर्नावा इ ह्याङगरवा फेरी भेलिय बडहट बडहट फेरी हसइ इअ ह्याङगरवा सबह । <noise> हसे मेकप कर्ना याज कालु गहनी चलल बणै मेकप कर्नावा फेरी अ कथसाइ टेबुलावा कहुन इअ एखना फर्निचर भेलिय हसे याको हमार उअ पुजवा कर्नावा पुजवा धर्नावा अ उअ कोठाव मा धराइली हसै उअ बक्सावा सबह । हसे छोटहट बाकस हसै, बडहट बाकस हसै <noise> अ समनावा धर्नावा बकसावा फेरी हलइ इ हलइ फर्निचर सबह ।